Alura la maiëtta dë cutun al e faita cum a dis ël nom dal cutun ch'al e 'na fibra ch'a ven da la pianta dël cutun, pöi a la bütu a maceré, a la tiru fora, a tiru fora ël filament dizuma, a la bütu ën sima dë filandre e pöi a la cüzu ënsema e a i arivu a tessila e a fe l'abigliament, la maia, la giaca, la maiëtta, tüt lon ch'a serv